Neme kaduak kala sona se, au hele au asoda dok ka, te doik so na be bisa ita sangan fo ita hapun. Te ita sodan ia so na kada neme Lamatuak ka mai. De mete ma ita doin ba'uk ka so na balaha be bisa sanga seluk. Ma mete ma Lamatuak a fe ita sodan kada fa'anak so na ita ta bisa teu sanga seluk fa, te ita ta bisa bae Lamatuak ka pake doik fa.